ଫୋନ କିପରେ କାମା କରେ, <hesitation> ତୁମ୍ହେ ଫୋନ ରେ କଥା କଲେ, ତୁମ୍ହରା ସବ୍ଦ ଛୋଟା-ଛୋଟା ସଂକେତରେ ପରିଵର୍ତନ ହୁଏ, ଏବଂ ତା ପରେ ତା ତରଖିଂବା ବାଯୂ ମାଧ୍ଯମରେ ଜାଏ। ଅଣ୍ଯା ଫୋନ ଯହୀ ସଂକେତର କୋ ଫୋନୀ ସବ୍ଦରେ ପରିଵର୍ତନ ତା ପରେ।